Keeri tichi, keeri in staa xaan keri in ntua keeri in naña keri in in yua keri in ntei ntuchi keeri in in ntuchaa keri in este in ntiu keri in este ntuchi tilu keri in xinikai <> este kiinri nastanri ñuu te saari in ntei.